﻿fuk shimini shrijji taminamu forugo fuk peɗau ɗuk fuk mina mu fuk gwandum pelau fuk ampandi shiyishi ka pia gwanon muni yishi longi kan fuk tungale an peɗaui fuk kulata